الله يسلمك أنا عندي خبرة في مجال التسويق... أزيد من عشر سنوات... في خلال هالمسيرة الله يسلمك اشتغلت على واجد مشاريع متنوعة وأدرت حملات إعلانية واجد وحللت السوق. وحدة من هالمرات الله يسلمك سويت حملة إعلانية وحطيت كله صور قطاوة في الاعلان!! صدق ولا ما تصدق زادت المبيعات خمسين بالمية!! شكله الكل يحب القطاوة.